La dulda es la incerteniá essa qu'apaeci quandu no estamus ciertus d'algu. Ain graus de dulda. Por exempru, yo no duldé abondu quandu uvi de descogel carrera pa entral ena nuversidá, pos las lenguas eran el mi puntu huerti i me paecía el passu natural. Peru es una sitación que genera a caiquandu muchas duldas i que puei condicional la tu vida entera. Alogu mos puein hazel duldal cosas comu el mual de trebaju o entangal o terminal con una collera.